Na kara an'izaho manokana arô ampisafidianana hoe mihazakazaka sa mandeha tongotra dia aleoko mandeha tongotra. Satria mandeha tongotra anao milamindamina tsara anao mandeha, sady mba tsy ma- <hesitation> tsy maharobika anao igny mandeha igny. Mandeha moramora makany anao dia tonga amin'ny tany andehananao ihany.